Inling, paka fel neidon ni ljon. Antam lo bo ka darkar san vez okat nitson ama sagar san tswo. <hesitation> Repetize dhrangar ku meidu, alloo ka fel ngal zoon misonga. Eh, French fries ka kasiem po dondan ito. Y E reliot e eh, y tu ilum a <hesitation> kacchontir majon. Y e-kadhifrayang ngavekat san, waidina kadifrayang a tuis ohei. Arei dono da sa eta kasiem a sigrd zart hei san, jumi logziu himein korsatan zun pasta emo spaghetti kasiama nga tsuzu hirilolong puta duilumakantia zoi zoianga <hesitation> zumi nene. Katsutrga, zun nene, mashroom emo onion nene, katsutrga faianga zun hir sos, sos, sos, sos, fir hir kanenik lang pui bogat zumi nene zun nga dangziu kalapanda nitsun hir salat ang hir <hesitation> tomitua salat emo kasiama nene. Bogat zun zun zun jam kanik sangha zun <hesitation> oain velgane zun oain karr ban nene, endeom ea emo juice te potet hong.